oyiro o ma dɛmu nuwo mana debenu ɲusin u'we um nuwo mana debenu ɲusin mu berobe nɛ ani ya mi mɛ ha'iri amɛ mi jisa na woyɛ a'o boɲa mi nu mami man debenu i lemi'ami aba a'o debenu ni tun wa nuwonu nɛ ma'omi ami ji be hobe dimiyan nɛ otawɛ a'o boɲa mi nu ma mi man co'o ɲu ma wesin o dimiyan be mi jisa muna awa nan wara mu hani wa nan a wara mu hani amu bo